عندي أسئلة كثيرة ممكن إني أسألها، لكن سأختصر السؤال بسؤالي عن مصدر إلهامه وكيف يواجه التحديات في حياته، وأريد إنه أعرف كيف يؤثر في الناس من خلال أعماله الفنية، و هذه الأسئلة تعطيه عمج لرؤيته وتساعد المعجبين يفهمونه بشكل أفضل وتخلي الحوار أكثر فائدة.